Nemwila fiki wanewino kalo ndinje nawe aye ni tabia nziipe zino zingapendeza nandi tiwapite nawe yati yakupita nu muntu wa busala na muntu wanua kalibu wensi wiya wino kulonda nje nawe aee ni tabia nzipe zinona nditwa pite nawe yatu mundu wii ali ni tabia nzipe ili na ni kwene mpati sifa zinolina zio. Muntu wanu wa kalibu wino ku- kulondanje nawe kulondanje nawe wino nili ntabia nzipe ili inandii tuli nawe ku mahusiano enge yakutu muntu wii ali ni tabia nzipe nani kweni nimpatie sii isifa nzipe mfano kulu muntu mwila atali kana yanawe mahusiano lakini chowo chi chaloleka kwamba itabia ziyakwe zizi- zizitakwe enda na navino nkulonda ko chapeliki kie na- na- na- namtayo kutegemeana na kwamba itabia zshakwe zializi ziipe koo ne mkulonda kwa ukumdaa ngatau impa tumuntu wino kidogo ni tabia ziyazipa wapo lipo notumeenda nawe.